Buh... los lobus tienin un papel mu emportanti enos engranagis naturalis porque ayúan a barajal las puebracionis d'otrus animalis, comu ciervus o javalinis. Si estus se multiplican de más, puein arramplal con tola vegetación i essu puei afetal a muchas otras especiis. Quandu caçan, los lobus descogin los más froxus o malatus, assinque tamién mantienin sanas essas puebracionis. La su presencia hazi que tol sistema estea más equilibrau, enque alas vezis no lo paeça.